د ګرمۍ څپې یا توده هوا معمولا په اوړي کې وي. ځینې هېوادونه په اوړي کې ډېره توده هوا لري، لکه هند، پاکستان، ځینې افریقايي او عربي هېوادونه. په ځینو هېوادونو کې هوا وچه توده وي خو په ځینو کې مرطوبه توده وي. ګرمه هوا د تاوده لمر له کبله را منځته کېږي. زه په لمر او توده هوا کې د لمر تورې عینکې په سترګو کوم او د لمر کریم وهم.